Mbula kadhoka tolo poni ndie nkiliaga ali sigikilia nti nkilikaga ninike sevingilia kebha ndie kikiesevingilia menjo andulu ndio okutakanaga ninitungi bizibu noni bwile poni nkilikaga nini ibi eti mbula alibe dhokai dhakia tolo salo ini kesi odhuwe nilike ninkie sevingilia mikia kima ndiamo ka kunda

Emi sasulilia sukulu fizi ndia miki mindiamo ka sukulu dhakilai niki kola mulimo poni akinipesia jobu yona akigodhisa sente ka ndabho ndiamo nikikola kikikoma nanga nkitunga sukulu fizi nisasule miki mindiamo asome abhe dokita

Kima njo akiyambaga buli mkpa lika neibhi ti nilwaliya kedhatu kilwali ati katakana moti na lwali moti akibhaga ati nesi nili na mkpa o emi kikwali ti bhuye nikye tantala boni nemi makanga lwala mi ngoku kilya naye mamoti ka gweima moti

Kizibu moti ndiabho akibhaga kasita nkali nali ka bhokota nakweli ka sieta injo akibhaga bizibu sa sipatala ndia kebhali musalo ndiabo alibe ndia akisaga busumi mamadha otakana ngu sente ndiabho akesekeleluwa kiseni nali ka sipatala alike ndia akiecangaga adhuwa heleza bhakpa

Kiki ibiliaga ka ledio ka simu bhakiyaga bhakozesa hhh bhakibhindaga kilembe na TV bhakikozesa TV haa bhakozesa na kima ndiekina

Juala npale kagogwa mbili ndiasu kabhongi na dini akikoma jiba nkali na jwali na ka kalica ndiasu bhebenzi bhakitoliaga basika nkali bhoponi ngu jwala mpale kandulu ndiabho bba

Nanga ali sigikilia eti sukali injo akiyambaga kima ndiekina ka mubili kenjo nanga alibe ndia ahigiaga eti onuwe kima manulilia ndia anulilio ndia anulilio nau dhe akukusikisagaku mani bhaitu lika nuwa kima ndia ka nulilili kakukusikisagaku mani bba

Gula katali mani mbula haaa musia na kima ndia akilujukanaga ka lindiabho eli

Lieli ndia anidhedhio ali mucele nikiteketaga nizungisabe libho kikopo moti nkibisagaku bikopo bhali sa libho dumbi nibasaku mucele agbotoma, nikungbesyabe nibhundilia aoma dumbi nikisia

Ali mugaso gbolusi gbelia ndibhetolo kobhu nanga nesi okubhuganilia bhakpa ndibhetolo nawe Mambombi ada kukuganilia bhinjo

Njo ndwali sa kolona akidweliya bulemezi samani sini sini nanga sigikilya eti buli mkpa abilyaga ukwaka ndia ka kisubula nanga kalibhe katale ndia bikiyagaku ya subula ati njo nakikibikisilya bilemeji mabika ka ndwali sa kolon njo

Ontekete onduwe nkpa injo oye koi dumbi onsikieku onsabe kiganyilo ongie eti oniganyilie kima mindiebnikolio kabhi kima mabhonga kindiako abhi nsobi o oniganyilie

Sa businge ndia kakitoka kola ka sa ka ngongwa mbili nemi nizibi ali dini nanga dini akibhaga sa businge

Pesiabho buyambi pesiabho lieli toliabho nti bhaye ka sipatala bhabhueku mibazi mibazi njo bhatandike kozesai kandi bhatandike lika na bhakpa ka inji ndiabho

Muhikili asemelelu nakikola milimonñ mabhonga ukaka ka ngongwa mbili ndiasu muhikili bhakapa bhasemelelu ega tuka kindia muhikili minjo

Ati nkpa mindia amanio bizibu ndia akitunganga kakinganani na nkpa mindia ka amanai nanga komesia ko amana oku oku amana ndiako akukupesiaga ndulu godhisa ndiako sa mani bhaitu nkpa mindia kamuli na nkali kali na ntekeleza uponibsa patisipetinga gia eti akitekaniza bajeti ndiaki ndia ka ndabho baa baitu nkpa kabha nomuli na nkali oli na tekaniza

Bhatandike ya ka ledio bhakozese ma simu bhakozese tivi bhatolie bhakpa eti busiani kali kima mabhonga kandi nkpa poni poni mindia akitelana na nkali mindiekina bhatekete bhaye ka sipatala bhakebele bhazibe eti magila ndiabho kali na ndwali poni poni

Mulimo sa kasinge ndie kikitoka kolai ka ngongwabili ndiasu ali likasu nikili bayonjo ansulu ndwala ndia kibhikiliaga ka makanga kweyonja kala kiki lumba

Bhakpa bhakitungaga makulu kowa kima ndialiku bhia dou salo, alibe message nakibhabe teliliaki simu nakibhabe lediyo injo andulu makulu ndia yekikojesaga ndia sa bwangu bwangu ka nkpa ndia nkpa ndia akitungiliagaku.

Ooooh ka bwile ndiamo nikikabhaga nisome kitabo ndia Mambombi bible nikenge kulungi ni nikikabhaga nitekeleze nkihelele sukulu fizi bhoni ka bhaniki ndibhamo na pulani ndi pulanizi ndikukola ka myaka akibika.

Batwa dini basemelelu yamba mkpa niba njibhiti kali na kima poni so noli na mulima sa dini bumuyambi bijo dumbi abe kulungi

Nikidua kaua sukulu nisobolole edimasita kedha nisobolole basa kedha musomesia ndiabho nigie eti bhaniganilie kili na sente ndia dhakililia sukulu fizi ndia miki mindiamo kedha bhanipeku busumi bhuke niye nikabhe ngeli ndie nkisasuliliaku

Bba bhoponi bhakibhaga bha mamoti nanga sigikilia eti ega ndia mioyo aka egai andulu ndia miyo ndia miyo aka egai andulu ndia amiyo oyo bhaniki bhalema ebho bhali bhakabha nibha katunga bifubilo bhakakikingananga na bheo bheo nibhasobhi bhali nangoku bhakipesianaga bifubilo ndiabho menjo

Anisa nguko ka bhangbeku ndibjasu ali kola kima ndia bhakilagili eti kikoli andulu nguko ndiabho akibha nakizoka kowa bhesu

Kilia sasulai bhakpesiaga ndie kina kandi kitebe injo akimbisagaku kitinisa nibhakigia etinjali injo ali mwesigwa bhampesie loni ndiekina

Ndio okukolaga okuyaga ka sipatala bhakujanjabha kuweyokia kulungi obika olikaga okola kima ndiekina ndio okukolaga kobha nolweyoki ndio koli na businge ka mubili ndiako dumbi okucuagaku okole eki ohumula kotuka ka sipatala.

Ka uganda bhakpa bhabhomgi ni bhelinda siana bhadhue na bhakali ndibha bhela sika nkali bhe poni fa fa hhh bhelinde

Ali mugaso nanga sigikilia eti injo andulu ndia akikibikisiliaga bulemezi bulikilo makanega ega asili nanga okuyaga otakana buli nkpa nali kendiaki ndia kakitombilia asili ndie ingbe ati dumbi nikigia eti buli nkpa odhuwe atekete aegagebe asili